لا <hesitation> أكيد مو كل ال- الكلاب <hesitation> يعني إنها ودية أو أليفة أو إنها صدوجة ووفية مع الناس، في كلاب <hesitation> شرسة جدا، وفي سلالات أكثر شراسة مستحيل ممكن أي شخص يجرب منها أو يربيها نهائيا.